या ग्रिल करणे का तरीका ऐसा होनॆ चाहिए। कि उन्को सदर पोशाक तत्व बकरार रहॆ। सब्जियाँ समान आकार में काटणी चाहिए। सब्जियाँ समान आकार में काटने से ग्रिल ग्रिल कराते समय उन्का पकाना आसान रहते। छोटे टुकडे ना काटे ताकि वे जले नहीं। तेल और मसाले लगाएं। सब्जियाँ पर हल्का तेल लगते जाते हुए ग्रिलिन के दौरान चुपके ना। जैतून का तेल लहसुन और हवास मिलाकर मसाले लगा लें। सब्जियों को धोने के खराब सुखाने की बजाय हल्की सी तेल और मसाला लगाकर सीधे ग्रिल रखने के लिए रख दे। सब्जी को पलट तॊ रहना चाहिये सब्जियों को हर दो-तीन मिनिट में पलटॆ रहना चाहिये ताकि वह जले नहीं और समान रूप से पकते रहॆं। उनको सब्जियों को गरम सॆव कर दॆ। जैसे ये सब्जियाँ ग्रिल हो जाएँ। तुरंत सॆर्व कर दॊ ताकि उन्का स्वाद और बनावट बनी रहॆ।